أول شي حاول إعادة تشغيل الهاتف بالضغط على زر الطاقة لمدة عشر ثواني، وإذا ما إشتغل جرب شحن الهاتف لأن ممكن يكون البطارية فارغة، لو كان ال-الهاتف مش عاير، حاول الدخول لوضع الإسترداد، عن طريق الضغط على أزرار معينة حسب نوع جهازك ،لو المشكلة إستمرت قرب الإتصال بمركز خدمة العملاء، أو خذه صيانة عشان يفحصونه.